Innaman yani gar kankena kun nchi kenya countinen tana river coast region dib yede yani wonnin dawonno fed bollia. bollinen ka Mila akan dawonno fedeni man yenan ishinii ball uingereza akan yani igiti yani aki jar dunga uingereza daat sun akan danno feeti duub dib yette shabiki bolliati nam tuutun ballum dawotaa dib yede.